Ny firenena Italianina ndreky agnisan'ny mampiavaka azy zegny renivohitry ny finoana katôlika zany hoe agny no misy ny <hesitation> papan'ny Raoma sy ny Vatican zany hoe zegny agny tegna ipoiran'ny finoanan'ny kristianina. Magnaraka zay koa, jare magnana culture resaka fandrahoazana pizza sy patsa ary koa <noise> mampiavaka ny firenena Italianina zegny zareo agnisan'ny matanjaka be indrindra amin'ny resaka vôla. <noise>